Mi emen mo dume sirri nasaraku mako. O yeccha am bo irin bone o yaari hidde o heba nasaraaku har himbe andi mo.